Vé’h-vé’h ga na xí’h par cad tëby buny xina riack buny, nú buny queity rquiny dy zúraba loo gal-nald te lueg máru fuert rnaz ni láraba queity rquiny di gaz raba niz nxáh gaktxe thëby- thëby ni nxá gyéraba te txi gýack xí’h gy, gulá nú th plant th gyëx ni rndya za vaporub, nii zob ni lo niz, txi gyndieb –gyndieb ni, txi lany va rialde diz dogy, va rialde diz txi gyé raba lanio te gyak raba xí’h per zy queity gak gan dy dyé raba ni nald, queity gakgan, txi pur niz nald gaz raba, gulá vaporub na, ni rzyak gani la’raba, <hesitation> ¿xini zarú?, nú vez ra ni nxa dis ra comid nxá’dis gyé raba, niz land na rziak gany nú vez va, nii gá zy.